gaf í skyn eftir fund sinn með Pútín í dag að hann tryði honum fremur en bandarísku leyniþjónustunni fyrrverandi forstjóri CIA segir að ummæli forsetans hafi stappað nærri landráðum engin lausn er í sjónmáli í ljósmæðradeilunni segir fjármálaráðherra ekki hefur verið rætt um að setja lög á yfirvinnubann þeirra sem hefst að óbreyttu á miðvikudag ríkisstjórnin fundaði á Snæfellsnesi í dag þar kynnti félags og jafnréttismálaráðherra umbótatillögur sínar í húsnæðismálum á landsbyggðinni sem fengu misjafnar undirtektir varðskipið Þór sótti níu og hálft tonn af rusli í friðlandið á Hornströndum um helgina þetta er í fimmta sinn sem strandirnar eru hreinsaðar með skipulögðum hætti aldrei hefur safnast meira rusl

ferðast þúsundir kílómetra um Norðurhöf áður en hann kemur á varpstöðvar sínar á Íslandi nauðsynlegt er talið að skilgreina þessi og undanskilja þau olíuleit og vinnslu komiði sæl neyðarástand er vegna kjaradeilu ljósmæðra segir heilbrigðisráðherra landlæknir hvetur samningsaðila til að koma sér upp úr hjólförunum og telur að lítið megi út af bregða svo hætta skapist ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir á fund í kjaradeilu ljósmæðra eftir viku ljósmæður hefja verkfallsaðgerðir að óbreyttu á miðnætti

júlí eftir tæpa tvo daga þá hætta þær að vinna yfirvinnu boðað hefur verið til félagsfundar í Ljósmæðrafélagi Íslands í kvöld til að undirbúa aðgerðirnar

bæði heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra segja að ekki hafi komið til tals að setja lög á verkfallið

síðast slitnaði upp úr

aðgerðaráætlun Landspítalans vegna yfirvinnubannsins er ekki tilbúin landlæknir sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hún segir óásættanlegt að svo langur tími líði milli samningafunda og að lítið megi

til að hætta skapist hún hvetur báðar samninganefndirnar til að hugsa lausnamiðað og koma sér upp úr þeim hjólförum sem deilan virðist föst í ljósmæður hafa verið án kjarasamnings

álag á þá sem verkin vinna þegar nú klukkan átta hefst félagsfundur hjá Félagi ljósmæðra þar sem farið verður yfir stöðuna og yfirvofandi yfirvinnubann verður rætt

nánar frá fundinum í fréttum okkar klukkan

félags og jafnréttismálaráðherra kynnti í dag tillögur sínar um að ríkið styrki sveitarfélög með fjármagni og ráðgjöf þannig vill hann stuðla að frekari

á landsbyggðinni síðdegis í dag hélt ríkisstjórnin fund með sveitarstjórnarfólki hér í Langaholti á Snæfellsnesi við vorum að funda

Ásmundur Einar Daðason félags og jafnréttismálaráðherra kynnti tillögur sínar að tilraunaverkefni sem á að Ásmundur segir að húsnæðismarkaðurinn á landsbyggðinni sé oft þannig að um leið og búið sé að byggja þá verði fasteignaverð lægra en byggingarkostnaðurinn að sama skapi sé mikill húsnæðisskortur og þetta setji strik í atvinnuuppbyggingu víða aðstoðin frá ríkinu fælist bæði í ráðgjöf og svo með beinu fjármagni þar sem þessi mismunur er jafnaður til að byrja með verði auglýst eftir tveimur til fjórum sveitarfélögum til að fara í verkefnið Ásmundur segir að koma verði í ljós hve mikið fjármagn fari í verkefnið það ráðist af því hve mikill markaðsbresturinn er og hve mikill kostnaður fer í ráðgjöf til sveitarfélaga fjármálaráðherra segir verkefnið á byrjunarstigi við höfum hins vegar séð það á undanförnum árum

fundur Trumps Bandaríkjaforseta og Pútíns Rússlandsforseta er bara byrjunin á löngu ferli í átt að bjartari framtíð sagði Trump eftir tveggja tíma fund þeirra í Helsinki í dag blaðamenn sóttu hart að báðum vegna spurningarinnar um afskipti Rússa af bandarísku forsetakosningunum það var

heitur dagur í Helsinki í dag í bókstaflegum skilningi hitinn var yfir þrjátíu gráður heitasti dagur þar á bæ síðan tvö þúsund og tíu Trump kom til Helsinki þegar í gær en Pútín lenti þar í morgun og var umsvifalaust ekið til

þar sem hann hitti Trump stuttu síðar Trump og Pútín ávörpuðu fréttamenn örstutt áður en þeir lokuðu að sér á tveggja manna fundi samkvæmt heimildum c n n lagði Trump mikla

áherslu á að enginn annar sæti fundinn því hann væri orðinn þreyttur á því að allt sem hann léti út úr sér læki jafnharðan í fréttir fjölmenn mótmæli voru gegn báðum forsetunum í Helsinki í dag þar sem mannréttindabrotum í löndunum tveimur var mótmælt fundur tvímenninganna stóð í rúmar tvær klukkustundir mun lengur en reiknað var með og eftir það snæddu þeir hádegisverð með nánum ráðgjöfum og samstarfsmönnum laust eftir klukkan

héldu forsetarnir svo sameiginlega blaðamannafund þeir voru sammála um að þjóðirnar tvær gætu áorkað gríðarlega miklu sem samherjar á mörgum vígstöðvum í Sýrlandi og Íran og í baráttunni gegn hryðjuverkum svo eitthvað sé nefnt

Trump sagði áður en fundurinn hófst að samband ríkjanna hefði aldrei verið eins slæmt eftir fundinn kvað aldeilis við annað tón

blaðamenn höfðu í raun aðeins áhuga á einu máli þegar þeim var leyft að varpa fram spurningum meintum afskiptum Rússa af forsetakosningunum

báðir þvertóku fyrir það en þegar einn blaðamanna spurði Trump beint út hvorum hann tryði frekar bandarísku leyniþjónustunni eða Pútín gaf Trump sterkleg í skyn að hann tryði Pútín þar með lauk þessum fyrsta fundi Trumps og Pútíns þeir héldu hvor til síns heima en hafa mikinn áhuga á frekari samvinnu

það markverðasta sem kom fram

sem blaðamenn hföðu mestann áhuga á

yfirlýsingar en mun þessi fundur skila

er eins og hann hafi reddað öllu og allt sé í góðu lagi fundur Bandaríkjaforseta með hinum rússneska kollega sínum í dag markar enda á um vikulangri vinnuferð Donalds Trumps um Evrópu Trump kom víða við bæði hvað varðar áfangastaði en einnig umræðuefni enda af nógu að taka á sviði alþjóðastjórnmálanna í fréttaskýringu n b c um ferðina er Trump sagður hafa mætt til leiks með sleggju við hönd til að mölva núverandi heimsmynd hvort það er rétt myndlíking skal ósagt látið en ljóst er að Trump læddist allavega ekki með veggjum í ferðinni ferðin hófst í Brussel þar sem Trump sendi aðildarríkjum NATO tóninn að hans mati framlög til samstarfsins Þjóðverjar fengu þar einnig sinn skerf af gagnrýni fyrir

leiðin til Bretlands Trump var nýkominn í mat til gestgjafans forsætisráðherra Breta þegar fyrstu fregnir bárust af viðtali sem hann fór í við þar gagnrýndi hann harðlega fyrir áformin um úrgönguna úr Evrópusambandinu og sagði lítinn grundvöll fyrir milliríkjaviðskiptum Bretlands og Bandaríkjanna á þeim ummælum baðst hann reyndar

lá leiðin til Helsinki en áður en til þess kom gaf Bandaríkjaforseti sér tíma til viðtals við c b s sjónvarpsstöðina þar þar vakti eitt svara hans talsverða athygli Donald Tusk forseti ráðherraráðs Evrópusambandsins sagði í kjölfarið að leiðtogar Evrópuríkja mættu vera Donald Trump þakklátir vegna hans viti þeir nú að ef Evrópuríkin vanti aðstoð væri alveg óþarfi að leita hennar vestanhafs við erum enn bara að krafsa ofan af ruslinu og nóg eftir segir forsprakki

sótti níu og hálft tonn af rusli í friðlandið um helgina sem kemur víða að úr heiminum félagið hreinni Hornstrandir hélt með þrjátíu sjálfboðaliða í árlega

í friðlandið á Hornströndum í júní áætlað var að varðskipið Þór sækti ruslið en skipið þurfti frá að hverfa vegna annarra verkefna um helgina hélt skipið því norður eftir ásamt nokkrum sjálfboðaliðum til að hirða ruslið

er í fimmta sinn sem haldið

í þetta sinn hingað í Bolungarvík á Ströndum aldrei hefur rusli verið safnað við erum að verða búin að hreinsa þessa helstu rekastaði á Hornströndum en það er alveg ljóst að við þurfum að fara að fara aftur á staði

svæðin sem við tókum fyrir tveimur árum eru orðin full aftur og hluti af því er að vikum síðan

á þessum tíma erum við að sjá nýja hluti

koma upp úr fjörunni hvað er það sem þið finnið mest

mest dót sem er alveg

áttatíu til níutíu prósent af því sem við erum að taka en svo finnum við líka mikið af smáhlutum

hvað þetta er mikið bara ótrúlegt það er erfitt að sjá

sagt til um uppruna þeirra og aldur þá geta áletranir og til dæmis framleiðsludagur á umbúðum gefið góðar vísbendingar suma hluti er hægt að rekja mjög nákvæmlega

níu og hálft tonn um þrjátíu tonn af rusli hafa nú verið hreinsuð úr friðlandinu á síðustu árum með þessum hætti

og þótt þetta sé lítið í stóra samhenginu að ef allir leggja sitt af mörkum hugsa um neysluna íbúar höfuðborgarsvæðisins nutu veðurblíðunnar í dag þegar sólin tók loks

að skína á Suðvesturlandi eftir mikla

í sumar Alma Ómarsdóttir er á Austurvelli þar sem eflaust eru fleiri saman komnir en hafa verið á

eða hvað Alma

jú rétt er það það má eiginlega segja að þetta sé einungis annar ég held að öllum hafi verið létt lundin sjá betur hvernig þróast með helgina og en það mun rofa til

ferðast mörg þúsund kílómetra frá því hann yfirgefur varpstöðvar sínar hér á landi að hausti þar til hann snýr aftur í lok vetrar fýlar sem merktir voru við Skjálfandaflóa fóru þaðan norður í Barentshaf og vestur undir Nýfundnaland áður en þeir snéru aftur til Íslands starfsmenn Náttúrustofu Norðausturlands

eru að fanga fýl og rannsaka í

rannsóknirnar eru hluti af

eru festir á fuglana og safna

upplýsingum um hvað fuglinn gerir og hvert hann fer frá því hann er merktur í bjarginu þar til hann er fangaður

er ekki mjög stór fugl en þessi fýll gæti hinsvegar verið búinn að ferðast mörg þúsund kílómetra áður en hann kom hingað í bjargið til að verpa þeir fara alla leið upp í Barentshaf sumir á haustin og ferðast svo alla leið suður fyrir Grænland jafnvel bara á nokkrum dögum eða vikum um og alla leið að Nýfundnalandi jafnvel og svo eru þeir komnir hingað fyrir land í svona janúar febrúar með því að skrá þessi

er hægt að skilgreina svæði sem eru fuglunum mikilvæg og að framkvæmdir meðal annars við olíuleit og vinnslu fari þá síður fram á slíkum svæðum við

byrjuðum að fylgjast með þessum fuglum hérna tvö þúsund og þrettán og það er verið að og nýir settir í staðinn er tækifærið notað

vigtaður og mældur og rannsakaður frekar svo eru tekin

og blóðsýni sem fara í

fæðu þegar ísótópar eru skoðaðir út frá fjöðrunum til dæmis

í Póllandi verja nú öllum sínum tíma í að kenna

ungarnir myndu annars ekki læra það vegna þess að foreldrar þeirra kunna ekki að fljúga á endurhæfingarmiðstöðinni eru áttatíu og fimm fatlaðir storkar fötlun þeirra felst í að þeir eru ófleygir ýmist frá fæðingu eða að vængir þeirra hafa brotnað afkvæmi þeirra eru nú að ná tveggja mánaða aldri og þá

að fljúga með aðstoð foreldra sinna en þessir ungar fá enga kennslu eða hvatningu og því myndu þeir ekki læra að fljúga ef þeim væri ekki hjálpað starfsfólkið þjálfar ungana kennir þeim að þenja út vængina og vekur þannig með þeim þessa náttúrulegu eðlishvöt flestra fugla að fljúga

gaf í skyn eftir fund sinn með Pútín í dag að hann tryði honum fremur en bandarísku leyniþjónustunni fyrrverandi forstjóri

segir að ummæli forsetans hafi stappað nærri landráðum engin lausn er í sjónmáli í ljósmæðradeilunni segir fjármálaráðherra ekki hefur verið rætt um að setja lög á yfirvinnubann þeirra sem hefst að óbreyttu á miðvikudag ríkisstjórnin fundaði á

í dag þar kynnti félags og jafnréttismálaráðherra umbótatillögur sínar í húsnæðismálum á landsbyggðinni sem fengu misjafnar undirtektir varðskipið Þór sótti níu og hálft tonn af rusli í friðlandið á Hornströndum um helgina þetta er í fimmta sinn sem strandirnar eru hreinsaðar með skipulögðum hætti aldrei hefur safnast meira rusl

ferðast þúsundir kílómetra um Norðurhöf áður en hann kemur á varpstöðvar sínar á Íslandi nauðsynlegt er talið að skilgreina þessi og undanskilja þau olíuleit og vinnslu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

sjáumst klukkan tíu